د مکسیکو د مړو ورځ یو ځانګړی او رنګین دود دی چې هر کال د نومبر په لومړۍ او دویمه نېټه نمانځل کیږي. دا ورځ د مړو شویو عزیزانو د یادولو او درناوي لپاره ځانګړې شوې ده. د دې ورځې په مناسبت، کورنۍ د خپلو مړو شویو عزیزانو قبرونو ته ځي، ګلونه او خواړه ور وړي او یاد یې تازه کوي. د مړو ورځ دوی د ژوند دیوې برخې په توګه نمانځي.